Yä'ki äjtyä ntajtza'mä kumku'ojmä, este mas ispäkpatä't jejtzye como costumbre, como tradicion y pues nnn- nämpa't äjtzi ke yaktyi iyä'i tzyäkpa, est metza metza ko'ane, tumä nyäyipä' säkpitu'ane, säkpitu'ane yänhpä yänhpä tzyäjkyajpa yänhpä syosyajpa 'yäksi, y tzyäjkyajpa tzyamtzyi, tejenä kyä'tyajpa, y ya jete' yänhpä j j waye yänhpä mya'tzyajpa aceite'ji'nhtumä tejenä yän kyojtayaj ijtu kyojtayajpapä' licuado koya' ja'ku pyäjku usyäk mas 'yoma', tambien ya tejenä' tyijtäyajyajpa este yawasäk, mas ompa yawasäkji'knhtumä, entre mas yawapä je syäk mas ijtu 'yoma', y ya tejenä yänhpä mya'tzyajpa jejtzye yänhpä mojtupä yänhpä je wyaye y mumu je kyojtayajpapä titya'p y yawa säkji'knhtumä, mya'tzyajpa y y tejenä yänhpä kye' kyete'yajpa a'yojmä y ya kete'upä a'yojmä mä'tzyäki' yänhpä ti'kajpa syosyajpa, syosyajpa mas o menos como metz hora tiyä. Y jete pues yänhpä muspatä mpäkä jejtzye yänhpa mpi'syapyatä kesu yänhpä wyinkäsi ah pues yänhpä janu'sy tzyipa 'yoma', nkojtapyatä jejtzye este prepaopä nyiwi ja'ku tambien yänhpä tzyi'u sabor, este y jete muspatä yanhpä mpäkä jejtzye pijpapä näntä'k pujtupä jyuktojmä, muspatä mpäkä yänhpäää tambien mo'kpapä, ijtupues jejtzye syunpapä' mo'kpapä o si no tejenä tambien ijtu syunpapä' kopijupä aka'nhojmä ya despues de que pues yänhpä ijtu'p yänhpä yänhpä tum jamtyiyä que syosyaju, ijtum syunpapä' kopijupä aka'nhojmä tambien pues este muspatä'ktä mpäkä, tambien ijtu eyapä yänhpä nyäjmayajpapä' pu'syi'ane, je pu'syi'ane pues igual tzyäjkyajpa no kyä'tyajpa je je tzyamtzyi, tzyäjkyajpa je wyaye y ya tejenä mya'tzyajpa tambien, pero jete yänhpä tzyäj 'yane tzäjkyajpa wina' 'yane tzäjkyajpa, ya tejenä de que 'yane tzäjkyajpa kyojtayajpa yänhpä säk kä'ti yänhpä yanh nnnn- je 'ya je 'yanekäsi, ya tejenä kyete'yajpa, de que kyete'yajpa este ya tambien este pyä'tzyajpa je yänhpä a'yojmä ja'ku jejtzye syosyaju, ijtu tambien este kyete'yajpa kyete'ayajpapä' yänhpä yänhpä jako'. Kyeteayajpa jako' y tambien pues este jetij tambien janu'sy tzyi'pa 'yoma', entonces este jet'tya'p este usyäk yänhpä mas este ispäjkyajpaptä como yän tradicional y tambien este yän ijtu pyäjkyajpapä' yän wyaye jyo wyaye ju'ti ji ' ji ' ji ' ju'ti ji jiknhtumä, o si no 'yatuli ju'ti'ji'knhtumä o si no pyo'te soseji'nhtumä ja'ku ja'ku yänhpä jejtzye yänhpä nyätu'nhajyaju o si no kajwelji'knhtumä, ja'ku jejtzye pyäjku mas yänhpä yanhpä ja'ku jejtzye mpäjku este mas este mas wa'ktyä nkä's mä'nu.